I polonais ndray, polonais ndraiky aliment de basendreo resaka brysol zay, ambarako anao brysol io? Karaha ty aby zaka fangaron'ny raha io: io zany misy ataontsika hoe bolety de viande am'raha <noise> io, bakeo misy atody de misy chapelure zainy, raha karaha zany zany atambatambatra, zany raha tena mety amindreo io ao.